Jadi nako mamanfaat dia woskokori manege manege kai ngoe sala satunya manege nanga utu biasa nyawa ngone nauru manege nako nanga utu ikurutoka de na wosi rasa nanga saeke itubuso kaje wo kori de jaga nako biasa nyawa nako jo muda mudasi de manga kukumi jo rasa ingoe oka manege kajoskori oli supaya manga biono lo nyawa jo lega jo muda mudasi manga manga rupa lo demanga zamani manege lo maruka kai ofi wo lelega manege manuka manege joma tupusing oka de <laughs> manga gugutu lo kajoskori sokomanege dika kira kira.